Iyange ngokungalhangira omo <hesitation> omwakyiro okwingye <hesitation> kungatholere ingalya, ngalya mirundi ibiri okwakyiru aliwe ngalya ngawithe esente kwihi ingalya namirundi ini <hesitation>